अधर से नोकरी लगती की नहीं, कलेक्टर रहे थो आराम से पूर्ची बड़तो। सब खा देतो, चल भाई पानी लाओ, चाय लाओ, ये काम करो, वो काम करो, पर काई कर रहे नसी। मुझे कलेक्टर <hesitation> की नोकरी सब से, कलेक्टर का देख लेगा। एस्पी की नोकरी तो आराम से प लिए कर रहे नोकरी वैं की ननग्षण लिया? प्रधान मंत्री को कासे देख लो का हुआ जाई वो भी बढ़िया काम करे। ये ना करे वो ना करे इंज त सदी हूई।